Kon- dava niño ña kú noré já, kuana xhidiná davaniño té takó ná ña kindana taku nayona té <hesitation> kuanona onré alas hora kun, noré iin o'on, cincon kuana é na kuinina já kuinina já hé kuanan nó jakudo ná ko kukoxi onre okon oko aun oko o'on oko iin las once ña kuini ña tó'o ñaña né che leer, na tiution <hesitation> jan na chede naté, he delas de la daba niño kuana ña té onré jan kuana nó nó zacate té ti kuana las cuatro cinco cuatro cinco ko, o'on onré.